<hesitation> ¿xina gí rchag lad nuënu? Puz danënú ni chunú mejy re, de entrada puz ni chunú loóh <hesitation> este tropical ¿no?, ni nap'ën rate cwua clima ni nap'ën mejy re, puz balna inyieën chodizën dyíéte mejy, simplemente re cagyianën ndua re, bal rnyié chon costa, ndáh ni, tenyën sierra sur laní dur rac' náhl, tenyën centro valles, ndáh náhl, zenyën este lo que es sierra norte ziega nálh, nú luguary hasta nugwel rníraba ryiab giíei, che al ni chunú nap'ën ropte nizdoóh ni-ni chunú laini madiru run ra ndé ofrecer danën en cuando tïé clima xteën.